ତୁମ ଅନୁଜାଈ <hesitation> ତାଜା। <hesitation> ଶାକ ସବଜୀ କୋ ରାଥମିକତା ଦିଯାଂତୋ ମୌରଲୀ କା ରାଂଧନା ପଢ୍ଧାତି। ଗୁଡୀ କୋ ସିଖାଂତୋ ଏବଂ ବଡା ପରଵିମାନ ରେ ରାଂଧୀ ଏବଂ। <hesitation> ଫ୍ରୀଜ ରେ ସଂଗ୍ରାଖ୍ଯାନ କରାଂତୋ ତାଜା ଶାକ ସବଜୀ କୋ ଖାଈଲେ। ନିଜଵା ଦେଵା ମଦ୍ଧେଵା ଫୀଟ ରୋହେ ବଂଗ ସୁଷ୍ଟ ସବଲାର ବହୁଂତୀ।